پیاز او هوږه دې وچ وساتل شي. یخچال ته یې مه اچوئ، ځکه که لانده شي؛ نو خوسا کېږي. په جالۍ یا نازکو بوجیو کې یې واچوئ. مستقیم لمر ته يې مه ایږدئ، تیاره ځای غوره دی. که ښه وساتل شي، نو میاشتې ورنه کار اخيستلای شی.